خطوات تحضيرها بسيطة أو شي جيب. غلاية الجهوة أحط فيها تقريبا مائة وثمانين ملي من المويه <hesitation> سيبها تغلي بعدين حط ملعجة وحدة بس من الجهوة وحركها بشويش، وبعد كده صفيها في كاسة ثانيه أضيف السكر أو لا تحب ضيف الحليب حسب ذوجك. وطبعا لو عندك آلة جهوة فالموضوع أسهل بكثير، حط الجهوة في الفلتر فوج و بس.